Xaxa kadii nrunu yenú, xaxa kadii no kenó'o te na ka nguani naxa xukei ku kiivi gente ñaxakukingui nadu'ú xakukingui, nakadinguana nanuka ujun.